Ny fokon'olo a Bangladesy ao da manao fivavaha silamo, anisan'ny tena fomban-draza ankalazandreo ao da ny eid sy ny doranga pouja Ny zava-kanto ndreo koa da tsy igno fa ny dihy sy ny tantara